ⴽⵓⵜⵔⴻⵉⵔⵉⵜ ⴷⴷⴰⵎo ⵙⴰⴷⴰ ⵡⴰ ⴰⴷⵓⵎ ⵢⴰⵎ ⵎoⵓ ⴳⴻⵏⴰⵏ ⵢⴰⵏⵢⵉ ⵜⵣⴰⵎⴰⵏ. ⵡⴰⵜⵉⵍ ⵍⴻⵔⴰ ⵀⴰⴼ ⴱⴻⵏⵏⴰ. ⴳⵣⵓⵎ ⵎⵣⵍⵉ ⵀⴰⵔⴻⵜⴰⵏ ⵏⴽ ⴰⴽ ⵀⴰⵔⴻⵜⴰⵏ ⵏⴽ ⴳⴻⵏ ⵔⴳⵀⴻ ⴷⴷⴰⴽⴻⴻ. ⵏⵣⵓⵎ ⵎⵣⵍⵉ ⴷⴷⴰⴽⴻⴻ ⵉⵙⵉⵍ ⵙⴰⵏⵏⴰⴽ. ⵣⵓⵎ ⵎⵣⵍⵉ ⵉⵔⴰⵜⵉ ⵎⴰⵏⵏⴰⴽ. ⵣⵓⵎ ⵎⵣⵍⵉ ⵉⵙⵉⵍ ⵙⴰⵏⵏⴰⴽ. ⵡⴻⴻ ⵏⴻⵔⴻ ⴷⴷⵓⵙ. ⵡⴻⴻ ⵜⵍⵉⵙⵉⵜ. ⵣⵓⵎ ⵎⵣⵍⵉ ⴻⴱⴷⵡⴰ. ⵣⵓⵎ ⵎⵣⵍⵉ ⴻⴱⴷⵡⴰ ⵏⴽ ⴽⵓⵜⵍⴻⵀⵜⴻⵏ. ⴰⴽ ⵀⴰⵇ ⵢⴰⴷⴰ ⴳⴻⵏⴰo ⵍⵉⵢⴻ. ⴱⴰcⵀ ⴷⴷⴰⴽⴻⴻ ⴷⴷⵓⵎⴰ ⴻ ⴷⴷⴰⴽⴻⴻ. ⵎⴱⵓⵏⵓⵉ ⴷⴷⴰⴽⴻⴻ ⵏⴽ ⵜⵣⴰⴷⴻⴻ ⵎⴰⵏⵏⴰⴽ. ⵢⴰⴷⵣⴻⴻ ⵏⵀⴻⵔⴰ ⴷⴷⵀoⵍⴻ ⵎⵏⵉⴽ. ⴽⵓⵜⵔⴻⵉⵔⵉⵜ ⵜⵜⴰⵡⴰⵔⴰ. ⵏⵉⴷⴰⵎ ⵀⴰⵔⴻⵜ ⵢⴰⵡ ⵣⴻⵢⴰⵏ. ⵏⵓⵜ ⴷⴷⴰⵎⴰ ⵀⴰⵔⴻⵜⴰⵏ ⵏⴽ. ⴱⴰcⵀ ⴷⴷⴰⴷⴰ ⵡⵣⴰⵍⴰⵏⴰ ⴱⵉⵏⴰ. ⵡⴰⵔⴻ ⵜⴽⵀⵜⵀⵉⴽⴻⵜ ⵜⵜⴰⵡⴰⴽ ⵎoⵢ. ⵏⵣⴰⵀ. ⵣⵉⵀⴷⴳⴻ ⴷⴷⴰⴽⴻⴻ ⵏⴽ. ⵜⵜⴻⴻ ⵜⵜⵢⴻ ⵎⴱⵓⵏⵓⵉ ⴷⴷⴰⴽⴻⴻ. ⴰⴽ ⴻⵍⵎ.